احب اجلس علي الارائك، لانها مريحة وتسمح لي بالاسترخاء، وبالذات عندما اكون تعبانة احب اكون مرتاحة خصوصا لما اكون اتحدث مع اصدقائي او مع اهلي، لكن احيانا استمتع بالجلوس في الارض اذا كنا نلعب او نتشارك الطعام <hesitation> وكدا.